Ny fanomezana tsara indrindra foana no vidinao ho ahy. Mankasitraka re a! Tsapako fa tena tianao tokoa aho sady tena olona miavaka eo amin'ny fiainanao. Na amin'ny andavanandro na amin'ny andro manokana amin'ny fiainako aho de izay tsara indrindra foana no vidinao ho anà ary ny lafo ndrindra sy nisasaranao vola aman-karena. Misaotra re malala.